Zaho anapaka randrana io e, efa naita pôzipôziny <hesitation> hitako tamin'ny FB, de karakaran'ity zalahy atao agnanjy, hitanao a, somary tapatapahanao aketoketo amin'ny tendatendako aketo zany izy e de asiànao sangany, de karakarahan'izany ny pôziny tiàko ataonao amin'ny randrako io.